Èbé ámi áñjiré miéb áyékpéné, ñkùd ányé k'úsúñ úfókñgwéd nursey school ámkpébè, ànye àñjiré ñyién àn̄jire ñyién, àñjire ñyièn úgwák ñgwák ísúá, àmì ñsún mmó iyó kééé ánàté mkpéb mkpó wúón n̄tò ányé, mkpó kéd or íbá before ámi ñyimé ànyè, ánũn ákpéné ànyé nùñ álóñ àjénùtón, àlóñ ágwó ànyénúñ àgwák, àmi ñsúñ mmó nà àbébéd wúón ké mmà má kè mmá má ké nnà nó ányé ibóró, àkénùñ àkpémé àkékém ñnúñ mbóñ akàm mbànà, ñnùñ nì nó ányé íbóró mmó ké mmé yimmé ànyé, kè ñyà dó ànyé. Mmàkúd mkpò sé ñké kpèb ñtó ànyé, mmákùd dáf élùwém àmmó nà ànyé sàn̄á ànyé ídúkó ñdùk nà ànyè màmà ánùñ àlión̄ó úsún. Ábàsi, àsédúk church àsàn̄à mmè mbón simá íkób íkó Ábàsi, ísànàké né mbón siwóñ ikóñ ékpó, mmón sisu sin íké, ámi ñsúj mkpéb mkpó, mkpéb édiwàk mkpó ànyé ídúkó ñdùk ñtéré ísáñàké ísàñ ñtéré, ìtìe k'itie ñdùk ñtèré. Mmé kpéb mkpó ányé gwák, ànyi námààà ná mbón ìwèn énám, ìbéné íbàn ànyèm mfin mkpòñ ànyé bèn ìwén, ibéné ábá úbák mkpóñ ànyénúñ àbèn iwén, ánúñ àsàñà k'itèm Ábási, ásán̄á k'ífiók Ábási, ñták ádó ákénám mkpó sé ñké kpèb ñtó ànyé àdédò.